منحل لمشاكل البلاد <hesitation> يوجد افكار مسل تعزيز التعليم، تحسين جودة التعليم والاستسمار في التعليم وتطوير المناهج لتلبية احتياجاته، <hesitation> تعزيز الاقتصاد تحسين الرعاية الصحية، <hesitation> التوعية الصحية، <hesitation> تعزيز العدالة الاجتماعية وتطوير البنية التحتية في تحسين المواصلات والطاقة والمياه والتكنولوجيا والمشاركة المجتمعية.